أجمل زهرة شفتها كانت الورد الأحمر في حديقة جدتي. كانت في فصل الربيع، وكل الورد كان متفتح. الريحة كانت عطرة، وكانت تعطي جو رومانسي. كل مرة نمشي للحديقة، نحس بفرحة وراحة، وهذا يخلي الورد في بالي كرمز للجمال.